karatu daman te andi lokaci zei to <noise> kai <noise> so ka`a ni kwalce yam lan ko, ko mahammadiya ko sobbe ko so yi nasara shu shuwake nem modi bu modi la ka damɗe amma kaiso ka`a gabaɗaya dayyake mu banan zei ta bu so nasaran ma mu unshe sosai bu so mahammadiyyyas kota lan ko bone to lan ko i bone bu a wati eh ɗo sabo ga dei fa amma muni ya milla gaskiya mu ana di kuskure la lamba fa kudi ya nei yyo a kwance si bu nei? a dina bu lalamba kudin ya yu anin lei ku kumen a kunen ku lan ku kwal bone a kwal zei bu la la sek bone a ko she zai karatu ku mokin ko makaran tu ku malko mala ko bu to malu kit primary guda malum moɗi ai ki sauki firamare mala i ki kunu eh sau i ki firamare kenan almajire biyen su eh kiti kunu malawaku amma kauso so mu wanse malum maɗi tal yo makaranta yo zina andi bu andi mondi si tei tei gurgu ita hau ma an dama an tutu ah karatu bu malu moɗi a eh ni ti ritaya shikenan kaso an makaranta an malu bu yo kato foi yi to na mek rohoto ki s- sufabiza ta anam kiti sai dai mu raman to gobnati kauso a gito ramon ku bu bu ko na ramyte ku sai na yabte ki lokaci sabog ka a em kom em kom te em ka sai da na habra muka eni komo ko gawa ko eh bu komo ga wai ye ka a bu to ka ina lolo ciyaman ko mokni sina zokni ani yin ishe a duti bu ciyaman sabo dei ciyaman han leihi bu domin sabog ani ti rohoto dai a ini oh ari so dai amma ami sai eto gyadon ni to mu zab ko ni manan ko ti siyasa kayo layi moɗi tin ki sama bon ku moɗi yo sam tu go yo dalat tu go to ko ina lolo ko moi laifi yo bon modi don sama mon ti asir ko kai ma tik ko. ka ko i ruta bu se e si e ruta bu bale la lamba a gonni ina ruta a miyya sabog ka a munin sai dai mu hamri ki juna domin ana ton ana hamri bun i mu soma yabta rayi mu a ka feside feside bun rayi ko kullum yabte no ta ciyaman yo wot ciyaman yot do miyani yo ko yoko eko ruta ai ciyaman yo wot an daman ni na mis in ruttaonko bu kansila mana bu balle ciyyaman yo wot amma dan majalisa ciyaman an zunni ka siyasa ka be ina ƙoƙari a moi olin su bunƙasa to gari ku ramto bu dan majalisakenan garin ku ma yom to bu balle goran ta yoto kai so ka kawai lokacin na siyasa ne din to dena tinko i kom mi bommi koba mata kusa ni ka ina dai sabo da dei bu sabo kaliyat ko siyasa ai ita sabot jama`a amma yo ka ina sabot kaliyat ko biye na ashikim ai sai Allah yya isa kawai ki koi amma yokshabi ai dai dai amma ka dan majalisa tin ɗaka roni eyyi a dibta billa janga dole a fete billa wenne wen se a fateti damazai a fetete dogo abare taba ti isshe bu tin a ka mulkin ni se dai kol si kawai deb kwalta a ritu dogo abare a ritu kurmi se be na moikose wen te se moto mato ai gunin ta bu moto ina goninta lolo mato si ditu si ditu bu mato maton duta ai to amma ruta koika sun harko matei biya beget ko kaso ku isa no janga dole ni ana ku an wante anan kori ya kamata sun tuma kori ai ko na ita dam ma ko na fuzo ham dino a geɗa eh ni.